Chichi andojón iho chichi xhiu chichi nduu, yavii kunani yaviñi nduu kutuu hedachinani kudiko noni inrito ondii kiko ñanii ndautujan nda ñuna chichi ndu va'a njuna tata te chichi kutu kuu tejá, ndionon nduu kutu nduu yakitautu yee tautu ján, endan chikuxha yakutu yakutu uninatuu ikotuu natuu njote xhiani kuu tauchetuján niko'o ndayatuján ko'o este oko nduu on yo'ó nudaya tuján, ya'an nderu tevinituxhia ha noyana ndutaneni nguu ndakuyanrá nduu kachinró yanii kuniyani ndakudai tuu ikuu na'a vikuu na'a, iho kutu iuja ndava'a iño uxia ndavatu ndokoto ndavatu yajan nikuu nika'a kutu luchi jan nika kutu koto vee viji vijini tuu ndakuu ndakudio tu ján, tundakudu ndakutu viko viko na'a tuján veekuu ndakak ndio xhunonro vetu vetunjunitu ajado ndavaru no ndente luchí, kachi kachinro anijan konoró nuu tu va njuena ka'a kono tuu ye'e ndotuu taka njuni tenie ndo iho kutuu ndava njuni na uu iho kutu ndava'a ndutu xhuu uni kukutu xhinakai ña'a taka chichiján yaniku <noise> vikuu nata'a. Kaye'e enanchi nda tuku noni yetuviku nduku ñani, viko xhenitu tututai nituu yanini tutuyadatu tikonitu tuu ka'a takuni kakuni tundaya tuu ndakanja, chituu nodayatu kakudayatu kuno ornikaya chijiró, chekuu kunu ndatu ano kutu ndavatu ndava uno njutu ndavtu jaya'a ndavatu unova njuna chichi ndakaiya ndatuu pero ndojoni kukutu ninene junta unda kutu chi ndakaya kunuu este va'a va'a nikuya ndoni njukuru kure natakayatu ndakero nuu xho'o ndakero nuu, tuu xhero ndatakaya tuu ninjuya nama tautu kuaru kinjuru takakuu chichi yuján najuantu nama kuya'a chichi yunuu xhekaro chichi nduu, oko'o burla amanada iñii atu onre tautu ndichi natuu ndojutu yundujutu tuna njuanti ya'a kuanti tuvetu kuan tu ya'ata venru tukatu ñanuu tuu vichonró ñatuu kuentu, meukuna takutume'e nentanguo kuii kakona njui niujunrutu nanjutu guan ñanka yo'o ne'e ninitu yanda tuu.